Ie, teña ara-dalaña aloha ny manjañaky planety hafa no itantsika satria no itantsika amy fivoara iaiñantsika zao fotoa iaiñantsika zao e. Efa misy plañeta hafa mihitsy ita zareo mañam-pahaiza ireo ahafaha tsika miaiña soa aman-tsara.